<noise> voiny voiny, nyo natiny komainy ainy rou jian, pos, kumar, an fo mes kain kain kainy ainy. Fokinai voiny voiny nyo natiny tagun rou <hesitation> nyo natiny komainy ainy fisok rou fo kainy ainy tiya. tu mes nainy, nyo natiny karous rou ma ainy <hesitation> tana saa fokinai nany ainy tsun ror senvir kain ainy. Tu mes nainy kaakaa babainy tsun rou. Tee mes nainy na rou tana fo pan nyo komainy na rou tsunia. Tu mes nainy kakaa tsun rou nyo te kakaa babainy tsun. Tu mes nainy nyo kairou binun byo bainy fakats tan ainy. Nyo naa tsun rou tana pan wee tana pan nyo natiny komainy naa rou tsunia. Sen nainy, nyo nasnas ton jian an moyon. Fokinai nainy nyo natiny komainy ainy rou jian an moyon. Nasnas fakap to nyo <hesitation> sak ton moyon tsiau tan gotan. <hesitation> u sak ton jian tan gotan patsun moyon. Nyo ainy to, ainy, ainy ana sen na moun ruak mito. Nyo kan komainy ainy rou ta pan. Nyo tsue to, te kainy non tana nas, ainy ma sak ainy kamirom niman, ainy kaa mirom mou, ainy kaamirom ngue. Ngue iny ainy, ainy na saa, nyi te a <hesitation> ainy tsun. Tsun ana nyi te nai kat patsukan a kaa tsuam. Ana moun nom to, saa tsue, numaa tsuam ge, aiyn nyi ma tsun nyi te kat. Nyo te nag you tan kat kat fo painy kat tiyon, is <hesitation> isen, isen ma natiny kat fo binum tsuri. isen, isen ma natiny kat fo painy binum tsuri. Nyo karoos you tan nongoiny vainy te ot vainy te rurak iny kaa fisok ror manyo vanyo. Mes nainy byo nating kaa rou, karous rou tainy ainy afo kainy ainy te natiny ainy ror ya nyo nating ainy rou tana fokinai nainy. Mes nainy nyo natinng naus osing rou ya nyo te naa tan famuiny asing tsiau nyo te. <hesitation> <hesitation> tsiko, tsikoiny sainy varori faarei ti te kat faarof rori, kat koiny koiny, ri kat ror jian ge ri tavoo ror kumar, fo kainy ainy ainy kainy ainy tiya nyo nating komainyrou ya. Nyo nating komainy fisok rou ya. Nyo te ainy ya, nyo te kakaa fiisen mi fiisen mee rari. Mes nainy nyo nating tsikia rou. na <hesitation> naa rou tanun nyo nating nai sai rou foka iny nasnas numaa kainy ainy iny nasnas numaa kainy ainy faarei kumar gen pos gen fo mes a kaaa nating kaa non tanun pero. Pero isen na kaa na rof na natiny faan nom rafatsing rof an fo mes a kaa nating kat faarof varora, kat faarof non fo puan an puan te matong faarof.